Bi wena onum monday, bi wena talata, bi wena laraba, bi wena lamis, bi wena juma, bi wenaasabar, bi wena oladi,